To kaɗɨnga ndu fiyata ɗɨma cama voshɨn ko fagɨdzɨ ɓafu a sɨrin ko kuma a magirbi kani to akamata fa na farko ji tanu sɨrɨm to ji fa dona bɨri fa rɨma fa bɨtsatu fa ɗɨhɨnoyi burɨ tammoyu fa dona ngyal tansu magirbi kani fa tsiya kyal fa daka fa zai kuma ka ɗɨnga ndu fa ngulɗɨ ndɨ gulɗa wankɨn dɨma wai du a ɓal-ɓalawu to fa kɨɗa mɨdzai fa vatu shike nan.